um kimet ti di te na'at du suken di obak la tei baya baya ngan du oban te um tiga sik du ti kulu tiga tiga sek du ti meka pe du tuya tiga sik du ti ti ia pe to. ngaang pa lu tai na'at ngan du di nta pa lu njam ti ngan du ia' pa ke le nengayet nengayet lu ti

um nakini ake be’un mateng tisen e artis bayak ni uban ake be’un mateng na’at um dulu tai lagu atau pe atau um na’at dulu betukang tapi yak ake tisen um ka- anun lepo ilu tanak ilu Sarawak ini sape master sape master um Mathew lah yak um paling um paling dulu tisen kak tanak nakini.

burui cerita burui tekenak burui cerita Ali da.

teknologi yak nggin ilu um sukat dalem udip le nggin ilu tiga nggin ilu maju ja na teknologi ja mading teknologi canggih. teknologi um pakai talipon ngn um telegram ngan um teknologi teknologi mading la baik dalem tai madang baik um de ngasa ke tanak teknologi meka pe teknologi de um pakai internet da de ilu kelo dalem udip le.

nta pe un un du da tisen iu iu kak teknologi yak mading na e un be tisen me

Kena nai kini ne re, ake un ta'an ca mew ca anak mew um bulu ia putek um then ya i'iut alek dumit-dumit ngamang-ngamang ka' usei amin.

talifon bimbit ke yak sukat un talian atau un ta- be’un talian ina na kak peda- kak pendalaman yak un talian na na kak pasen ataupun ruang yang terbuka yak un tiang.

pekalai sains mekanik lepa sekola na ja ake kemet tuk <noise> tai ke <noise> kolej.

boka ake kelo putuk pasen tuk penyakit ni ake tai ka klinik tai tego duktun tai na ilu um ka klinik kesihatan ataupun hospital

Un keteneng sik perinta nak penulong me ikem kelunan kado kak dalem pengelepo kem neng lepo kem yak un.

ta'an pola bok awing. un pe pola tung ubi, pola leng aung, bunga kempang di macam-macam un.

Kadu' alek teknologi ya sukat ti peniga kuak' paan um telefon bimbit smartphone paan ilu tambah laptop komputer dini um dia ini ilu kadu' pakai baya' ni um un nok ka dulu man tablet na ina ya sukat ilu kin kembi ina ya pakai kadu' tapi kadu' teknologi ini ya kadu' bergantung ngan um elektrik karen.

lagu de rock lagu de ber bass lagu de santai da

dalem lepo me penusa ngan penaro de ale ale mopet du dagang di ja na ligit ji na ligit ja. ta ja na atek nubun satu ligit atek penusa ngan penaro du.

layan e ngan usa e tega ja peng ja ilu magat apan le ta ja layan usa le tengen ilu jagak penguman le meka na ja. ja ja atek atek agat ilu

um ca ca cikgu um balau re kak bada de ompak de tega me ilu nu ukok se re di di kulu apan le te sekula tega un kerja de tega kulu. Ja sek gayeng cikgu pe toh kulu kado te se re bada bada ngan kulu nta pa ida pisu de ja’at ja’at kulu. Okak de pisu ja’at di un te di de tega ja.

asen atau sik kala kala anak dumit dalem komuniti naki jane eda nta un tesen isu asan anun le ngan oyan asan anun le ke dalem um lepo dalem adet <noise> eda nta un tesen adet ja' pu'un. naki eda lebih tesen keneng teknologi teknologi mading. ja sik um kalah asen anak anak dumit dalem komuniti nak ki.

um cinaan teka na’a na’at da sunti ja pe to nta pe lu njam njam sik ke ti ngen du asal le nayet nayet ti ngen du keja toh um kumbin kumbin sik le ti ngen du le dik sik le nengayet beng nengayet na ayen luak leko de engke ja tiga ilu ti ti ti ngen du apan le tiga tiga ngen du oja apan le sukat bayak du kulu

um oka pinjamin kecil di boka le nak dagang ngan du kulu balok ti cen kentak ne ukok se le tei juan atuk ka ja pa ilu kumpul tei pe ilu juan kujau ilu kumpul pe ja. tai ne kaduk kaduk ya ne ilu oyan kedai meka ilu ne menjam menjam aung ligit keja. ilu ne jimat jimat sey

Macem macem peng ben ilu da nawai un naki generasi madin kadu' generasi madin kira cuk ke.

sio ke sekula ading de um kira additional mathematics yak paling ma’an tekak ake ti ading da ina yak ake selalu gagal dalem kelas selalu cikgu mi’a uban ame be’un tisen ti

um penisen e' ilu lepa lepa sekula di sokat ek baca meka pe kira sokat e ti da cuma un du ake kurang de' ake nta menjam ti la. ko sik BI de ka pe math oban kado kado la tapi sekurangnya un du ake njam ti tiga alek na uban tei sekula ngan du sukat baca tiga alek na ja pe to.

Kata tanak de tiga buek dan iu iu perlu jana.

Tidan abe pa ake kumbin tisen dau ini. Inu yak atek dulu ti buk dulu tai bo cen lepo kem atau tai ke lepo diak ca un diak ake be’un kumbin paham neng tidan ataupun midan.

kimet kawak le pakai telepon dalau me ki takut ilu du paloi ilu ke telepon le da da ilu takut ke te ke kawak le pakai telepon takut du palo paloi lu ke telepon. da di ilu kawak ke pakai telepon.

Nta ne da minat na’at cerita ngan du.

<noise> malep utung tuie cen kerempam nta pernah ojan eh nta pernah taun awang beng ojan ojan

um ngadan sekula anak anak lepo de um ukok sek re tei main ngan du ka atau pun tei re petoya petoya ngan du um dengke de eda obak ti ne ca te re tai entu ke tu'un ja la ke tei re di ngan du ke kado ompat ida ti lah nta te ida taru sik kata du keja

barang hiasan ya' anun ke' ya' ake un uleng kenyah um uleng kenyah ni ake beng pakai bo' ake tai masat-masat ke pasen atau pe tai um kuman ka uten uten atau hotel dau dulu. boka ilu tai peramai um pakai uleng na ne ake.

Pengelo dalem teknologi ake kelo ja na um ilu ta’an dalem um TB un sek teknologi canggih kuak ngan drone senang tei um ti baja ke kebun kebun um ia’ ti baja kak ladang ladang. Ji teknologi ja um sukat ti udip mading me ilu dalem um pengelo da.

katuk ke kenang tuyang ke bok pa tai jo ngan majan lekak cin uma ngan ia' omba pa pemanak ia' ake ka bada jan tawai ngala denak kimet tai selai ngan dulu

peniga mung ujok le ja apan le man le pegayeng tiga mung ujo ja. ja yak atek peniga ujo le boka un mung sukat le pegayeng ngan du

um sukan yak ake manyi na’at um sukan badminton na na sio na’at Olympic tau dai re. Malaysia Malaysia ala ca pingat um inu ba’an pingat perak ba’an dulu

um penusa di okak du ti dageng ka uma di um kado saing nya la. ja ca kado saingan un du bukak kedai kulo o ja la dik kado du main harga ca harga kedai. okak le menjam menjam di ilu na kado te du nai meli kanun la. okak le nta menjam ber- berbisnes ngan du di sik ja ne sale ne labuk ti.

<noise> nti tisen ngadan da nta pekalei da ka pisiu Kenyah

relax santai ayen macam macam

tau bi'u atau tau selamat ka dalem pengeluk kik je' ake keluk la ya la siuk um ilu sambut krismas oban mok pe krismas ini ilu kelimpun kaduk ngan panak panak ilu ngan kaduk uman penguman yak tiga ne.

ca cikgu di pa ilu sukat <noise> pekalai ilu ja senganak le sukat pekatuk ilu peteneng gaya udip le da boka un senganak le sukat na pekatuk ilu

um mading de mading bio de ukok sek <noise> lepo kulu nai bio na sek lepo maju na. Makin bio bio di makin ti bio bio sik lepo tiga asal na’at ke ja toh lepo le um meka pe um makin maju maju sik lepo le makin sik tiga

penisen ja ake um mencam un lepa belajan dalem sekolah jane metametik ja ilu mencam ti. um selain daripada metamatik, mencam baca keriut ja tuak <noise> sik um pengencam, penisen ja un keneng ake dalem pelajaran cen sekolah.

Taw bio na ake uba' taw minggu

ilu akan peteneng anak anak sekolah ilu apan ida un tiga ngan sa'e ke amekda da serepik masa eda sekula ukuk baan ca pemadik le neng sekula le.

buk dalem pengelepo me be’un wayang kak lepo me buk kak pasen un wayang ia’ ame na’at dalem pengelepo un kalek kalek tuak ina na asen hiburan atau ia’ um nak ame salau ame

main moto lepa ja tai join club moto GP na keja ne ketai le un impan te tai capai impian le tengen.

um teknologi di bagi ake tiga ale ja uban ca kemudahan untuk kulu ja kulu tiga ale sek ukok sek ja ngan du sukat le talipon na ja mo- bung masih de nyeng de ida de sa- sukat sanggit ilu ala walaupun jarak jok kulo meka pe sin ida mudip le toh. Tiga ale ne ja.

beli kredit meka beli top up man isik

pula yak ake un mula ina na kok ba’an tuk lia tuk ubi de dini ngan pekina pa pula yak an lepa majau kok ba’an padai de dini

Dalem kimet e mak u- da ne ilu nak ke kiok da mak kujau iu iu iu de ilu kelo kuman da ne nak ke kiok.

Android pakai sistem android teknologi ake nak ki android

pasen tei na'at wayang taun um lapan puluh lima ake ke na'at wayang ja na na'at cerita cinta na'at cerita um orang utan na'at cerita bali bio na'at cerita bayak tudok um ja cerita wayang ja paling ake takut ja na ta'an bayak kuman kelunan kak sungai ja ake paling takut

um nakini ake be'un mateng un kimet uban ake kira um dalem um pemajuk udip ke' ake kira be'un inu inu perubahan tapi um ilu perlu ilu sebagai kelunan ka tong um tanak ni telu tisen kumpin tok kelok mudip ngedalau um awang pekaliu <noise> kina layan.

um ja ake peketo di um kado la uko sik um kerja ia’ da da ake ti meka pe um da kata ake ngelinek na kedo de ti la meka be ilu ida ti ca edai ne iu to ca tanggungjawan je ilu keti da

pemuyan teknologi nakini kak ke sekula nggin bang atau pa kerja kerja yak tiga lan kuma anak anak yak sekula nakini

bo kak re pisiu de na obak sponsor sponsor ngam ale ale te ke ja. tiga tekak ngan de le je meka pa ilu ngan le lepa ja.

ca hiasan ca sampe tuak ca sampe ya yak atek atek ca un pan aki ca tiga ja ca sampe meka na ca sampe

Ca ulet bulu, c kado-kado kak lepo mek

<noise> pasen pula pasen pula pula walau pula ake mula ngan paday mula dua mula kujo um mula kumpang ya sik mula mula pada ake lepa pula.

ake pekalai maong sin um un dua un ban dua cara sukat lu ti na. ca pesak penguman kak amin lepa na nggin ta naok ca la'a maong kado sin ka dalem bank. um un pa kina la'a sukat lok pa ilu beli barang ia' ilu perlu tuak. be'un tusa um belanja kado ale.

un baluk ek ga'ak adung ke awang ne uban tiga kulu yak sukat le alak angin ka awang sukat le edai utak le. iu de ilu stress stress di da de ilu ngimet keja. meka pa de ompet ompet de ilu ke ti meka de ja’at ja’at ilu ti dik ya ilu ti ne te

warna ya' ake keluk nang pengeluk ke' ne ina warna ataupun colour ya buek lan ukok ba'an putik, bil um bileng muda.

<noise> un ca lewai te mek pat na'at wayang pakai motor mek pat polis roadblock kuak taun lesen mek pat ya pe mek pat kuak tat kelap belak lalat.

un ke tai masat kak na’at um sada banget kak Miri kina ngadan na ta Lutong Lutong beach na mawang ale tiga bileng layan sungai

um ame un talipon di du tiga te ka. sukat cin letong um meka pe tai masat tiga. sukat gambar obak ti na. da tiga tiga ilu ti pakai talipon ja sukat ilu lagu okak du na kemudahan sek du sukat ti. sukat pa ilu na’at du ke sen nai de tiga meka.

paling ake leko tai sukan tai sukan bayak du meka sukan de tengen de iu du sik tei join edi ka club ka de gayah

<noise> permainan dalem lepo ja ne main bola, main takraw, badminton um bola tampar um main kejar-kejaran jane belari um main bali ba'an du le. ja dalem sik main anun anak-anak la dalem lepo le.

penisen ia’ bio ake tisen ka sekula ia’ lepa ake pekalai na na pasen tuk hormat gayak adet ngan disiplin ka sekula ngan guru guru ia’ ngajan ilu

Un sagak asen ilou, um sagak putung leto, sagak putong laki, un lok pe la'a, um sagak datun julut, sagak datun julut ni yak kado-kado ketai kelunan tai sagak, um kelunan yak leto la

Nta te ji ngan du ca iu pa ja ake tapek pass bahasa ji kulu

ja' ake oyan dalau tau pempet ek jane ilu menyambut ilu edai kulu tai le meli kueh mengin du sembayang me ilu ja ja sik le neranak tau pempet le ja teranak sik tau pempet le apan du tesen tau pempet le.

um kimet edi tai pasen kaong pekilau edi um tiga le te uban de tai masat masat ngan ilu nam pa ilu mabi pe toh nengayet nengayet ilu lah ayen ti taru ale sik kata du beng jagak jagak na jagak sek tiga ayen taru ngan tusa kado ilu mabi ti pe toh ilu na nengayet nengayet

asep selai de dalem kimet e kelo ketai ke lepo du de cuk ale apan le sukat tai na’at lepo du ja dalem kimet selem e. kelo tai na’at lepo du tai ke da cuk cuk

um ca pelajaran de ake obak ia’ Sain de Seni. un ja ke obak ala Sain na na sentiasa ilu pakai un Seni o di menjam lukis.

atek bio lan lan ne layan ketai pekaliu gayak udip neng inu yak dulu bayan pembayaran tai pekaliu dalem pengelepo le kak tanak ilu

lukisan ja tuak le. um ake tengen pe mencam lukis.

Un nakini ake bek un awai ti inou - inou tapi ake un ngimet kelo ti ca projek um jadek YouTuber, tapek ina na kira dalem proses um perancangan la mok pa nakini kado ilu perlu fikir kado na'an tuk pitah sin mok pa kerja ca na bek un sukup

um ti- ta- un kasa meka dalem udip ji la ngen du

um ngadan ake um cin na’an de nta ukok di bek ading na ya ja ilu un agama di kulu nta pe ilu ukok sik je ading je si semba ukok sek de iu re tiga di da na ilu tiga makin maju di makin sama ke ji kulu

kado kado seni seni dak ake kelo ja na seni edei di ngalung da apan le kumbin sik le pekalai ngalung ngalung ngan du. o ina udok di pakalai ngalung ngalung.

Tu'a - tu'a anak sekula ida kam katuk anak da apan da ngerina dau dau guru pekatuk ida anak sekula da

tau bio o di um tau de tiga kulu tau de um ilu sukat ti taga dengi dengi de tiga te de ilu sukat bayak meka pe ti de ompa de tiga de ukat ilu ti de ayen petusa petusa ilu

adung ke pu'un cen na teto te tawai le keja ngelaa ja tetaup tiga ek teka nta tesen iu sebab tapi tiga

Un ake ni su- um ake ni kelo beng kelo pesak penguman tapek buk um ilu pesak na ilu kado lok pa ilu um muek barang. um bagi ake lepa pesak kina lepa ini ilu pesak lelah tekak le na tusah tekak le muek barang na la’a

uban cuti de ake paling obak na cuti Christmas un cuti Christmas di majan la sukat teke le rilek ti ka ti ki macam macam le sukat ti

monai un pe de' ma'an pisu, ma'an te lo mengin da ne.

yak tiga ilu peketo muek ujok ni um apan ujok lu um beng um beng buek. buk pa um ujok dulu ni buek be'un le um be'un le sukat senang kak lebo alak alak sakit yak ja'at.

te naong ke ti ke um uman de de tega tega kulu te sukat ilu pemagat ilu meka pe um tai pa ilu hidup penusa ale ale sik kate du um inu na njam njam sik kata ilu na ayen pabi ale ti ja’at ja’at ilu ti ayen ti <noise>

atek manyi lan lan ka kimet ke ngebaya sukan nang peng ia' bio ngan pekina pa sukan nang penengen je

um tiga le te uban je ca kemudahan de tiga ngan ja toh de sukat ilu pape manyen um ca kemudahan tiga ale ca pe toh uko sik talipon bimbit ja iu de tiga ilu ti me pake na ayen na’at de ja’at ja’at nekidi.

<noise> ji nta pe tein g ngan du e. ma'an na tek jiu sukep uding um baan da kata eda ne

un ake ini dalem dalem tading ke kelo tai sukan edei pa ini tai sukan gym tapi ina na nakini ake na’at inu ia’ ake kuman mok pa latak ale usa ke ni.

ka lepo me beng dalem pulo uman de lapa lepa pekaliu mung mung amin du pa tai mading. anak da ca pa nai bio jan pekaliu mung ne dalem pulo uman da.

taun da peng edi di kumin kumin ka remot di ki di kulu. tidak aktif la.

taun un te de tusa ni um sukat tulong da de

be' ke' tesen inu ya' peresa na tapi ini mungkin kumpin ce' kimet ke' pasen tok anak sekula dumit dumit ya un sekula supaya ida ataupun apan ida ti sekula ngan tiga

um buk ake um dalem kimet ke ni ilu perlu un ilu perlu kuman barang yak tiga ayen kuman yak sebarang tuak ayen kuman um ikut inu pengelo ilu. tapek ilu kuman pa inu yak ilu perlu tuak ilu pe perlu um muat tai na’o muat um muat pakai matung lu tai ngalang ngalang usa lu ayen lu madung meken tuak

yak pengalai ia’ um pengamin ia’ sedirik yak tubo kelunan yak matai dalem um ca pengamin